<noise> Gətte kii gakəuna həgai hinji arakə tulorə waska hiligaə akkan akkauyu gətte akkauyu kii akkaunyu gakəunə akkanyu higca akkaugu hinji akkange aratə akkangu tulor akkanyu waska akkayu hiligar hagə hagəyu gute hagəyu kii hagəyu gakənnə hagəyu higai hagəyu hilyi hagəgu arakə hagəgu tulor hagəyu wastə hagəyu hiligarə fiyakəyu gətte fikəyu kiu fiyakəyu gokənnu fiyakəyu higem fkəyu hinji fiyakyu arakə fiyakəyu tu lor fiyakəyu waskə fiyakəyu hiligar akkanhiga affkanhigaiyu gətte akkanhigai yu kii akkanligaiyu gakənnə akkanhigayu higai akkaahigaiyu hinji akkan higaiyu arakə akkanligaiyu tulor akkanhigaiyu waskə akkanlogaiyu hir ligar akkan hinji akkanhinjiyu gətte akkan hinjiyu kii akkan mujiyu gakənnə akkan hijigu higai akkanhijigu hinji akkan hiyiyu arakə akkan hinjiyu tulor akkanhinjiyu waskə akkanhinjiyu hiligarakkau arakə akkan ara kəyu gətte akkan arakiyu kai akkan arakəyu kai akkan arakəyu gakənnə akkan arakəyu higai akkan arakəyu hiji akan arakəyu arakə akkan arakyu tulor akkan arakəyu waskə. Akkan harrakəyu hiligar akkan tulor akkan tuloryu gətte akkan tuloryu kii akkan tuloryu gakənnə akkan tuloryu higai akkau tulorgu hinji akkan tiloryu larakə akkan tularyu tolor akkan tuloryu waskə akkan tuloryu hinligar akkan waskə akkan waskəyu gətte akkan waskəyu kii akkan waskəyu gakənnə akkan waskyu higai akkan waskəyu hinji akkan waskəyu haarakə akka waskəyu tubir akkan waskəyu waskə akkan waskəyu hiligar akkan hiligar kab akkan hiligarya gətte akkau hiligaryu kii akkan hiligaryu gakənnə akkan hiligeryu higai akkan hiligaryu hinji akkan hiligaryu hiligar aru aruya gətte aruyu kii arugu gaskənnə aruyu higai arayu hiyi aruya harkə aruyu tulor aruyu waskəaruyu hiligar aruyu akkan anuyu akkanyu gətte arugu akkaiyu ku aruyu akkauyu gakənnə aruyu akkanyu higai aruyu akkaiya hinji aruyu akkanyu harakə aruga akkor yu tulor arugu akkanyu waskə arugu akkan yu tulor arugu akkanyu waskə arugu akkan yu hiligar aruyu hagə arugu hagəyu gətte aruya hogəyu kii aruyu hagəgu gakənnə araya hagəyu higai arugu hagəyu hinji aruyu hayyak harakə. Aruyu hagəyu tulor aruyu hagayu waskə aruyu hagəya hiligar aruyu fiyakə aruyu fiyakəyu gətte aruyu fiyakəyu kii arayu fiyakəya gakənnə arugu fiyakəyu higare aruyu fiyakaju hinji aruyu giyabyu harakə aruyu fiyakəyu tulor aruyu fiyakə yu waskə aruyo fiyakoyyu hiligar aruyu akkan higai aruyu akkanhigaiyu gətte aruyu akkau higaigu kii arugu akkauhigaiya gakənnə arugu akkan higaigu higai arugu akkanhigaiyu hiyi aruyu akkan higaiyu harakə aniyu akailigaiya tulor arugu akkan higangu waskə aruya akah higaiyu hiligar oruyu akkanhinji aruyu akkanhinjigu gəttə aniyu akkanhiujiyu kii aruyu akka hinjigu gakənna aruyu akan hiajiyu higai arugu akan hinji gu hinji arugu akkar hinjigu harakə aruyu akkan hinjiyu tulor aruyu akkan hinjiyu waskə aruyu akkan hinyyu hiligar aruyu akkan harakə arriyin akkan harakəgu gətte aruyu akkan harakyu kii aruyu akkan harakyu gakənnə aruya akkan harakəyu higai aruga akkan harakyu hinji aruyu akkau harakəgu harrakə aruyu akkan harakəyu tulor aruyu akkan harakəyu waskə aruyu akkan harakəyu hiligar arugu akkan tulor kab arugu akkan tulorya gətte arugu akkan tulorga kii. Hruyu akkautuloryu gakənnə aruyu akkan tuloryu higai aruyu akkan tubryu hinji aruyu akkantulorgu harakə aruyu akkan tuloryu tolor aruyu akkan tuloryu waskə aruyu akkan tuloryu hiligar aruyu akkan waskə aruyu akkan waskəyu gətte aruyu akkan waskəyu kir aruyu akkan waskəyu gakəkənnə aruyu akan waskəyu tuga aruyu akkan waskəyu hinji aruyu akkai waskəya harakə aruyu akku waskəgu hiligar aruyu akkan hiligar aruyu akkan hiligarryu gətte aruyu akkan hiligagu ki aruyu akau hiligaryu gakənnə aruyu akkau hiligaryu higai arayu akkai hiligaryu hinji aruyu akkar hiligan harakə aruyu akkan hiligaryu tular aruju akkar luligarigu waskə aruyu akkan hiligarun tuligar aru kii arukiyu gətte arukiyu kii arukiyi gakənnə grukigu higai arakiyu hiryi arukiyu harakə arnikiyu tutor arukiyu waskə arukiyu hiligar arukiyu akkar arukiyu akanyu gətte arukiyu akkanyu kii arukiyu akkangu gakənnə arukiyu akkanyu higai arukiyu akkanyu hinji arukiyu akkanyu harakə arukiyu akkayu tulor arukiyu akkanyu waskə. Arukiyu akkanyu hiligar arukiya hagə arukiy hagəyu gətte arukiyu hagəyu ki arukiyu hagəyu gakənnu arukiyu hagəyu higai arukiyo hagəyu hinji ankiyu hagəyu harakə arukiyu hagəyu tubor arukiyu hagəyu waskə arukiyu hagəyu hiligar arukiyu fiyakə arukiyu fiyakəyu gətte anukiyu fiyaku kii arukiyu fiyakəgu gakənnə arukiyu fiyakəyu higai anikiya fiyakəyu hinji arukigu fiyakəyu harakə arukiya fiyakəyu tulor arukiyu fiyakəyu waskə arukiyu fiyakəyu hiligar arukiyu akkan hingai arukiya akkan higaiyu gətte arukiyu akkau higaiyu kii arukiyu akau higagu gakənnə anikiyu akan higaiyu higar arukiyu akkan higaiyu hinji arukiyu allhigaiyu harakə arukiyu akkan higaiyu tulor arukiyu akkau higaiyu waskə arukiya akkan higaiyu hiligar arukiyu akkan hinji arukiyu akkau hinjiya gətte arukiyu akkan hinjiyu kii arukiyu akan hinjiyu gakənnə arukiyu akkan hinjiyu higai arukiyu akkan hinjiyu hinji aruki yu akkan hingiyu harakə arukiyu akan hinjiyu tulor arukiyu akkan hirgya waskə arukiyu akkan hirjiyu hitigar arukiyu akkau harakə akkan harakəyu gakənnə akkan harakəyu higai akkar harakyu hingi akkan harakəyu harakə akkau harakəyu tulor akkan harakəyu waskə akkau harakəyu hiligar akkan tulor akkan tulor yu gutte akkan tularyu. Kii akkan tulorgu gakənnə akan tuloryuhigai akkan tuloryu hirji akkan tuloryu harakə akan tuloryu tulor akkan tulor yu waskə akkan tuloryu hilgan akkan waskə akkan waskəyu gətte akkan waskəyu kii akkan waskəyu gakənnu akkan waskə higai akkan waskəyu hinji akkan waskəyu harakə akkan waskəyu hiyi akkan waskəyu harakə akkan waskəyu tulor akkan waskəyu waskə akkan waskəyu hiligar akkau hiligar akkan hiligaryu gətte akkau hiligaryu kii akkan hiligaryu gakənnə akkan hiligaryu higai akkan hiligary hinji akkau hiliganyu harakə akkan hiligaryu tulor akkanhiligaryu waskə akkan hiligayu hiligar aru gakənnə aru <noise> gakənnəyu hiligar aru gakənnə aru gakənnəyu gate arugakənnuyu ku aru gakənnəyu ga kənna aru gakəunəyu harakə aru gakənnəyu hiligar aru gukənnəyu akkan ara gakənnəyu akkanyu gətte ani gakənnəyu akkaugu kii aru gakənagu akkanyu gakənnə aru gakanuəyu akkangu higai arugakənnəyu akkanyu hinji ara gakənnəyu akkanyu harakə arugakənnə əyu akkanyu tulor oru gakəwiəya akkanyu waskə.

Waskə akkan waskəyu gətte akun waskə yu kii akan waskyu gakənnə akan wasky higai akan waskyu hinji akan wasky u harokə akan waskiyu tulor akan waskyu waskə akan waskəyu ballgar akau hiligar akan hiligargu gətte akau hiligargu kii akau hiligaryu gakənnaə akau hiligaryu higai akan hiliganyu hinji akan hiligaryu harakə akan hiligaryu tulor akan hiligarya waskə akau hiligaryu hiligar ara higai aru higaiyu gətte aru higaiyu kii aru higaigu ga kənnə aru higaiya higai aruhigaiyu hinji higaiyu waskə ara higaiyu hiligar aru higaiyu akkan aru higaiyu akanyu gətteə aru higaiyu akkanyu kii aru higeigu akkan yu gakkənnə ani higaiyu akkanyu higai ara higaiyu hinji aru higaiyu akanyu hankə aru higaiyu akamyu tulor aru higaiyu akanyu waskə aru higaiya akanyu holigar ara higaiya hagə hagəgu gətte hagəyu kii hagəyu gakunnə hagəyu higai hagəiye hinji hagəya harakə hagəyu tulor bagəyu waskə hagəyu hiligar fiyakə anagakənuəyu-aruhigaiya fiyakə. Hru higaiyu fiyakəyu gutte aru higaiyu figakyu kii aru higaiyu fiyakyu gakənnə fiyakəyu higai fiyakiyu hinji fiyakəyu harakə fiyakəyu tulor fiyakəyu waskə fiyakərya hiligar akkan higai akan higaigu gutte akkan higaiyu kii akkan higaiyu gakənnə akkan higaiyu higai akau higaigu hingi akan higaigu harakə akan higaiju tulor akan higaiyo waskə akkan higai hilgar akan hinji akan hinjiyu gətta akkan hinjigu kii akan hinjigu gakunnə akan hinjiyu higai akan hinjiya hinji akan hinjigu harakə akon hinjiyu tutor akan hirgiyu waskə akan hinjiyu hiligar akan harakə aru higaiyu akaharam aru higaiyu akah harakəyu gutte aru higaiyu akkan harakəyu kii aru higaiyu akan harakəyu gakənnə akan harrakyu higai akan harakəyu hinji akan harakyu hanakə akan harakəyu tutor akan harorkyu waskə akan harakəyu hiligar akay tulor akan tuloryu gətte akan tuloryu kii akaa tuloryu gaskənnə akan tubiyu hingai akan tuloryu hinji akan tuloryu harakə. <noise> Akkanharakyu gətte akkan harakəyu kli akkan harakəyu gakənnə akkan harakyu higai akkan harakyu hinji akkan harakəyu harakə akkan harakəyu tulor <noise> akkan harakəyu waskə akkan harakyu hiligar akkau tulor akkau tuloryu gətte akkau tuloryu ka akkantuloryu gakənnə akkan taloryu higai akkan tabryu hinji akkan taloryu harakə akkataloryu tulor akkau tuloryu waskə akkai fidoryu hiligar akkau waskə akkan a askəyu gakənnə akkan waskəy higai akkan waskəyu langi akkau waskəyu harakə akkan waskəyu tular akkan waskəgu waskə akkan waskəyu hiligar akkau hiligar akkan hiligatuyu gətte akkau hilogaryu ki akkau hiligaryu gakənnə akkan hiligar higa akkan hiligaryu hinji akkan hiligaryu harakə akkan hiligaryu tulor akkan hiligayu waskə akkau hiliga ayu hiligararu hiligi.